Rit ɓul kwa ròt gurm ɓul ɗel kò kmo gha pɨn warng nyi. Nga lab, ɓe yal ɗang gha ròt gurmɨ ɓe gha pi warng nyɨ ɗo ɗa. Mpì ye rot ɗɨ nyi ɗo kome kɨɓut. Ko tòng kɨ yɨlɨ ɓe nen ròt mun ɗang kɨ pɨn gyem kɨni mpinu ɗɨ ɓang. Mpì ɗa ɗak-a ɓe gha pɨ warng ngurmi, ɓe gha ròt nyɨ ɗo ɗa. Ɗang rit ɓul ko ghà ròt gurm ɓul ɗel pò kò ka pi warng nyi ɗɨ. Mpì bebɨl lɨ mùn aha te, rot ɗɨ nyi ɗo bɨjɨm dòka kome nenɨ pɨn nɨ. Rot ɗɨ nyɨ kɨ bi mwa gyɨ dung-dung. Mpì ɗa ɗak-a ɓe kaɗang a ròt gurmɨ, ɓangɨ, ɓang ɓe gha pɨ warng nyɨ ɗo ɗa. Nga met pɨn kɨ labari kòmeye ko nyɨ nyin teni akwei rot nyɨ gyi. Ɗok ngana yali, ɓe Mun kɨ sherna ce ko ne mu dɨm mu kang makaranta. Ɗang go ɗa nyi ngo kaduna. Nga cam kat kɨ rot ce kome gurm nyin ngan a ka. Mu yal kɨ shak ko mu nga me klasi, ò ce ɓe nga me klasi, mpì dok klas funu gak-gak. Nga me klasi nga ba cir nga ji ɓe kɨ cèt mbìse kɨ ɗen mùn. Kɨ cèt mbìse, ko kaye kaya fana mwa rap ɓe, kɨ iya kɨ ghɨr kɨ mwa, ko nyɨ vwang mwa. Nga bà cir nga ji ɓe nga kat, kai, go ɗa pin ɓut kɨni ngan sosey. Ko mu tong kɨ shak, ko nga yali, ɓe nga met ko nga man wok kɨ mwa kaduna. Ko mu tong kò lani, a ni ɓa nɨ pùp gàklɨs ɗo la mun gàk. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nga nga na lɨ tè gha ròt gurm ɓangnɨ ɓe gha pɨ warng nyi ɗo ɗa. Ɗang bɨjɨm bi kɨɓut nyi ɗo rot ɗɨ gàk. Mpi gha ròt gurmmi, ɓe rot ɗɨ kùmshe kɨ, ta gulma. Rot ɗɨ nyɨ pò ni kɨ bi ritka, ɓe kɨ tus lebe pwana. Ngana nga pò shawra tè, wàk meye gha ròt gurm ɓul ɗel pò kò kwa lɨ teni gha pɨn warng ngurmɨ. Mpì ye pɨn kɨ warng nyɨ pò ji kake kɨ, pakgɨ ɓe mbìse ɗo go ɗa pɨ gha ɗa pɨ warng nyɨ ɗɨ. Par pus ko ye kɨ ka bɨ ɗa ko kɨ pɨ gha zaka, ɓe gha kàran pin kɨ warng nyɨ ko kanda a rot nyi ka. Ɗang gha rot gurm ɓangnɨ, ɓe kome ɓe gha cɨn nyɨ. <noise>